نجم أن نعوم ونجم أن نسوق بسيكلات تعلمتهم عمري سبع سنين بين السبع سنين والتسع سنين لما منيش يسر مهرة فيهم يعني من مارسهمش كرياضة حاجة دين يعني عادي روحي هكاك بداش بقيت سباحه يمكن ما فاتش أسبوع باش تعلمت والبسيكلات بقيت مدة أطول بقيت نتصور زوز أسابيع ما نتفكرش بالباهي.